تصور کٔرِو زِ اکھ دوست چھُ تُہنٛدِس گَرَس منٛز تہٕ غلطی سۭتۍ چھُ اکھ پلیٹ پھٹراوان۔ بہٕ پرژھٕ أمِس، فِکر مَہ کٔرِو، یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، بہٕ کَرٕ ۔ بازرٕ پٮ۪ٹھٕ اَن اکھ پلیٹ۔